مشإن حضر أي سإندوتش صغير; أول شي نچي بالعيش بعدين لازم شي اساسي عندي إن نحط بعض خضار ،‹ hesitate › راقة خس ‹ hesitate › راقة طماطم راقة خيار ، بعدين ممكن إن احنا نچي بشريحة من اللحم المشوي أو الفراخ المشوية على حسب الرغبة وإذا كان في صوص أو بهارات أو أي شي بتضيف عليها.